Mȧȧŋ ka yɛ̀mɛ̀ dȧwi miɔ̀ŋ wò yaȧ tɛ̀ɛ̀ wò fè nyuùŋ kàìŋ gbiŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa, wo nyùùŋ gbiŋ gbòuŋ kɔɔ wò yȧuŋ fè sùȧ ɓɛ̀ɛ̀jȧa, fè mȧŋ keì naanȧȧŋ sùȧ, fè tììyè mȧnɛ̀ŋ naanȧȧŋ, wo fè dìɛ̀ŋ sùȧ nyùùŋ, mìŋ tɛnɛ̀uŋ zimgbe wèè ke kpèè yii sèè wo nyiŋ kòȧ yɛi feìŋ, wo yèɔ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa wèè nyuùŋ kȧìŋ, wò gboo nyùùŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, wò duɔŋ nyuùŋ kȧìŋ, yèɛ manȧŋ do nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ, wo nɔ̀ɔ̀ŋ nyìnìè keì mauŋ kpiinyàŋ mȧȧŋ ɓɔ̀ùm nyɛ̀nɛ̀ŋ tii le hnaȧŋ, wò komo go, kɛ̀ wo jɔ̀ȧkȧiŋ wii wò yèɔ maŋ wòò keì wèè wo niŋ kòmȧŋ lɛ, e yèɛ mùŋ woȧ lɛ tiŋ wò komo, wò komo go, mùŋ komo nɔŋ go kɛ̀ mȧŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀, kɛɛ yèɔ nɔ̀ŋ nyìnìè keì maŋ woò mȧȧŋ hnaȧŋ, buà wààŋ dȧngèim, kìŋ ngèè nyùnɔ̀ɔŋ yȧìm wòò sùȧ nyuùŋ kȧìŋ nɔ̀ɔŋ kȧnɔ̀ɔŋ maŋ nɔ̀ŋ ke kpèè mȧȧŋ kii sùȧ yèwium tìyèe fè mɔɔnɔ̀ŋ because ka mɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ dònȧŋ miìŋ nȧŋ nyinìè ɔ̀ɔ̀ maiŋ nyìnìȧŋ nyunɔ̀ŋ miɔ̀ŋ bȧ, soo sèè yèɔ komo e go lɛ̀, wo dȧȧ keì nyùùŋ woò wȧȧŋ dȧngè tii, wo nyùùŋ mȧȧŋ wii, mìŋ dònȧŋ mɔ̀nɔ̀ŋ kii mɔ̀ɛ̀, mùŋ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa wèè nyuùŋ kȧnùm.